Ei ẹpa ẹta ẹnẹ ẹhọ ẹhili ahapa ahata ahanẹ igwo igwole igwẹpa gwẹta igwẹnẹ igwẹhọ igwẹhili igwahapa igwahata igwahanẹ ofu ofuchei ofuchẹpa ofuchẹta ofuchẹnẹ ofuchẹhọ ofuchẹhili ofuchahapa ofuchahata ofuchahanẹ ofuchigwo ofuchigwole ofuchigwẹpa ofuchigwẹta ofuchigwẹnẹ ofuchigwẹhọ ofuchigwẹhili ofuchigwahap ofuchigwahata ofuchigwahanẹ ofẹpa ofẹpachei ofẹpachẹpa ofupachẹta ofẹpachẹnẹ ofẹpachẹhọ ofẹpachẹhili ofẹpachahapa ofẹpachahata ofẹpachahanẹ ofẹpachigwo ofẹpachigwochei ofẹpachigwochẹpa ofẹpachigwochẹta ofẹpachigwochẹnẹ ofẹpachẹgwochẹhọ ofẹpachigwochẹhili ofẹpachigwochahapa ofẹpachigwochahata chahanẹ ofẹpachi ofẹta ofẹtachei ofẹchẹpa ofẹtacheta ofẹtachẹnẹ ofẹtachẹhọ ofẹtachẹhili Ofẹtachahapa ofẹtachahata ofẹtachahanẹ ofẹtachigwo ofẹtachigwochigwolei ofẹtachigwochigwẹpa ofẹtachigwochigwẹta ofẹtachigwochigwẹnẹ ofẹtachigwochigwẹhọ ofẹtachigwochigwẹhili ofẹtachigwochigwahapa ofẹtachigwochigwahata ofetachigwochigwahanẹ ofẹnẹ ofẹnẹchei ofẹnẹchẹpa ofẹnẹchẹta ofẹnẹchẹnẹ ofẹnẹchẹhọ ofẹnẹchẹhili ofẹnẹchahapa ofẹnẹchahata ofẹt ofẹnẹchahanẹ ofẹnẹchigwochigwolei ofenẹchigwochigwẹpa ofẹnẹchigwochigwẹta ofẹnẹchigwochigwẹnẹ ofẹnẹchigwochigwẹhọ ofẹnẹchigwochigwẹhili ofẹnẹchigwochigwahapa ofẹnẹchigwochigwahata ofẹnẹchigwochigwahanẹ ofẹhọ ofẹhochei ofẹhọchẹpa ofẹhọchẹta ofẹhọchẹnẹ ofẹhọchẹhọ ofẹhọchẹhili ofẹhọchahapa ofẹhọchahata ofẹhọchigwo ofẹhọchigwolei ofẹhọchigwẹpa ofẹhọchigwẹta ofẹhọchigwẹnẹ ofẹhọchigwẹhọ ofẹhọchigwẹhili ofẹhọchigwahapa ofẹhọchigwahata ofẹhọchigwahanẹ ofẹhọ ofẹta ofẹhili ofẹhilichei ofẹhilichẹpa ofẹhilichẹta ofẹhilichẹnẹ ofẹhilichẹhọ ofẹhilichahapa ofẹhilichahata ofẹhilichahanẹ ofẹhilichigwo ofẹhilichigwolei ofẹhilichigwẹpa ofẹhilichigwẹta ofẹhilichigwẹnẹ ofẹhilichigwẹhọ ofẹhilichigwẹhili ofẹhilichigwahapa ofẹhilichigwahata ofẹhilichigwahanẹ ofehilichigwo <hesitation> ofchigwo ofẹhilichigwo ofẹmfẹhilichigwẹpa ofchehilichigwahachigweta ofchehilichigwene ofchehilichigweho